Suu, nejika, jika da ityi kuiñɨ axin ityi ka'nu jen nanta daja inka yu'u o. Sama kuaa kua'an o je sama sama o nuu kua'an o soma ityi kuiñɨ kua'an o.

Soo, a nkani ka ko'o ku jin yu'u vi a, ɨjɨn... nkuni'i yu'u o nuu da ña'nu.

Iyo ti, jianini o a de kuun savi sukuan e kanta tatyi vijin. Jen... koo vi ni nee tyi xini ve'i o. Jianini o.

Suu nakani nkoo nakatyi o nuu daja ka'an daja jin ta'an daja naa daa da ji ta'an daa sava kumi daa kuajiani ni iin inka jen inka nuu va'a da ntaa daa sava kuvi nakunta'a va'a o jin ta'an o.

So kuaa on jin ta'an on sa va kinoo iin tu'un ka'nu ini axin tun ntu kunaa ini on jin ta'an on jen iyo yu'u ve'i tiñu.

Suu de ini o iyo kuvi jen sa'a o yuku tatan, ko'o yaku yaku ni sa'a o sava suni ntu kue'e je ko'o o. Iyo... detun ini o, iyo kuvi jen iyo yuku, ɨjɨn, nani tisɨ'ɨ, tisɨ'ɨ lee jen sikitɨ o majan jen sa'a o majan ko'o, yaku ni ko'o o, sava suni ntu sa'a tuku ju inka a nee jika sa'a ja katyi o.

A teku ka ini o a kua'an kuiya o jen ɨjɨn, tan nakaxii ini o kuvi kaa, jianini o naja va sa'a o axin savi kinoo ni a sa'a noo.

Iyo, iyo tiuun, iyo nixi'yu, lelu.

Suu katyi ni a ɨjɨn... koo va'a o jin ta'an o nkanta o kunee va'a o sava... ɨjɨn iyo dayoo ityi nuu katyio.

Soo sa na ke'en nuu ñuu jen ka'an nuu jinu, jen yukuan nataji dani maa no.

Suu ji'i ni nute, axin nute uva.

Neyu u'va vi a viji sa'a. El mole

A sikuaa nuu ni vi kutyi axin lelu axin tɨyɨkɨ jen a tɨyɨkɨ tyi kisɨ ni maa jen ta'vi nivɨ jen nta'vi tɨyɨkɨ nuu oko uvi kivɨ. jen a lelu tyi, suni sa'a na taji tan an tike sa ini yuku ti uni yoo.

Suu iyo iin jianini on tyi sa tee daja tiñu yo jen na iin ntuvi xu'un axin, nasa... koo ki tan iin nute ko'o nu jen sa kaka nu. So, jɨn... iin ni jen iin ni jen kueka so, nsa kutuni tyi saa ni iyo.

Suu a sa'a nana ni vi a ɨjɨn, ke'en jen yaa i'ni. iyo i'ni tan, katyi o. Jen tyiso jo maa yata daja jen nanee maa. Nanee, kɨna'a ja jen nanee je.

Suu a jitu vi a... a jitu vi a vi tiñu viji da katyi o, sa kakɨn itu jen, viji xini kakɨn jin katyi o. Jen... yuku e... Nee ña kɨ'ɨn jin maa natyii jen... kuvi iin uvi yoo niyo jen sa... ɨjɨn, tee nu nuu yaka jen sa kajie'e nuu taji nu katyi o.

Yu'vi ni, jen jianini ni tyi, ntuvi ntaka o va jini ke'i kaa iña, katyi o.

A ka'an kani da ve a satiñu daa sava ni da kaji daa. Jen.. ah... nejiko daja kue'e a sa'a daja nu kuiya.

A katie'e daja vi yaa a katyi'i xini jie'e, ka'an majan.

Neyu va'a vi a sa'a nuu, nuu nu ka katyi o. sa, a sa'a da vi a skasun da ya'a, tikumi daa jin ajo. Jen nsaa skasun daa maa e sa skitɨ da maa e sa niko da maa e sa'a neyu va s... sa, sa tuku da maa vi a, natyu'un daja ne naskitɨ da maa e yukuan e jiuu ka maa e kuvi neyu u'va.

Su mm... a natee ka yutun sava iyo ka tatyi vijin, iyo ka nute sava nnn nanta ka viko jen koo nute nuun nee o tya iyo va ityi jin katyi o.

Suu a iyo vi a tiñu jitu vi a iyo ka katyi o, iyo ka tiñu jitu suu kaa inka nani'i inka tiñu vi.

So nakani da kuaan mm.. tana'a daja jin ta'an daja jen kuatyi daja jen ña'an kakan daja ta'an daja, soma ni ntu jini daja ta'an daja jen ña'an kakan daja. Tata daja jin nana daja nsa'a sukuan katyi o.

Nakani daja... nkanta da ñuu tɨɨn ñuu ni a jin da... to'o ka to'o xiin katyi o. Jen yukuan jen nakani daja yosonikaje a vi a... ɨjɨn... nuu xini yuku a vi a ñanku'u nuu ñanku'u va nee... nkenta'an ñu'un jin da sava ntɨɨn, nsa'a daja ka... ɨjɨn... xito da nuu axin kivɨ daja ka ityi tyi a katyi o.

Su kuvi ni xiko ni ita, axin yuve. Jen sa'a ni sava satiñu ni jen kuvi ni a koo va'a e saa va kuya'vi.

Ta'an ini ni teso'o ni yaa katyi xini jie'e yaa... ɨjɨn... katie'e o kumbia, yaa eh... ranchera

Suu kumi ni maa ni. ɨɨ... Nkuiñɨ nu nuu koyo yutun. Kene ni nuu iyo nijin sava nkoyo yutun xini ni axin nuu ve'i xini ni.

Sa kaka kuatee ni jen ni'i ni ñivɨ satatan tyinei, ñivɨ satatan nuu, ɨjɨn... ve'i s... kutatan jen yukuan nani'i o ma so jika vee nuu kaka o jen nani'i o maa.

Iyo uvi viko... ñuu ya'a jen kuvi kuiya Iyo a ka'an daja semana santa. Jen ve ni sexto viernes de cuaresma vi'i. Jen vi... este, santo patrono san Lucas dieciocho de octubre. Uvi da yukuan kuvi, un un vi da viko ma iyo ñuu kuvi iin kuiya o.

Nee a ni nuu vi nuu so na iyo... na iyo kaa nee a ni maa so... iyo iin... nuu teso'o ni maa axin radio, nuu, nuu teso'o ni maa koo nuu kune'ya ni man tyi ntu ne'ya ni, so teso'o ni.

A ka'an maa ni vi a... ɨjɨn... Suu n...xini nu vi ji jen ku'un xini nuu a... a nko'o nu majan ah... nko'o na vitan teen jen sava... ɨjɨn... ntɨɨn ini nu katyi o.

Ka'an ni tyi, maa suvi vi da. Ka'an ni jia'nu ni ve a ni katyi o.

A ku, a kojiñu'u on nuu ta'an on jin, ah... kuvi... naa tyiso nu nuu da ña'nu nu tyi kanijia nuu da nxine'en da no'o, kuaa koo ityi nuu va sava kuno'o nuu jen de ña'nu jen nkunoo nu katyi o. Jen, yukuan vi a, yukuan vi a satiñu kutu'va no'o jen sava ntu no'o nu nuu. Jia'anu nu katyi o.

Ka'an ni, soma... a, katyi daa nuu ni vi a na vi, ka'an ni maa ntu ka'nu ini daa jen ntu jiaa da ka'an ni ma katyi o.

Nuu nee ne a tyi vijin ji. Vijin de ne'e, vijin de... a nkoo vijin de... nkuni jin du ko.

A ñu'vi ni sa luli ni vi koo. Yukuan vi a ñu'vi ni sa luli ni.

Suu, jiani ni va nejika koo a ityi, sava koo kaka.

Na iyo, kuiya kutu'va o tyi nasa kanta jie'e nu nasa ku sukun... kuvi su... sikunu soma, ɨjɨn... yukuan va koo... kunee iin... iin... tata nu axi nana nu, kunee xini o sava kuvi sa'a nu.

Nana ni va nakani nuu ni a sa luli jen ne'e tuni ñakaka da majan. Jen nanta jin ni tee kuneji... ɨjɨn... mm... ña'an daa ve'i jin ña'an kaka daa maa. Jen nsaa d... Nsaa naa daa nijie'e je, suu yukuan ni jen kua'a jin tee kuneji a kuvi tata katyi o.

A iyo nuu nee ni a vi a sa naskutu daa jen ita nuu natyi daa ita nuu, nuu snuu ju, natyi da ita, natyi da tuku tunkukaa. Yukuan ni vi daa natyi daja nuu natee daja yaku da yoo teku maa.

Suu kue'e jini ñu'un, jin da erramienta ka'an on majan da yutun satiñu daja jen kumani, eh... smɨ'ɨ sava jen kinoo o a ɨjɨn axin jini ñu'un da noo taji axin nanikɨn ka'vi jini nuu maa.

De iyo sukuan jen, nastutu ta'an on. Nastutu ta'an on sava kuvi kunei o tyinei o ta'an on.

Mm... a ka'an daja tyilena, a ka'an daja kumbia, jen a ka'an daja... este, korrido.

Iyo kue'e sa'ma ta'an ini ni. Sa'ma ke'en axin sama sa'an. Da xikɨn daa jen ta'an ini ni maa.

Ta'an ini ni kune'ya ni da ñivɨ kusɨɨ... kusɨɨ ini ne'ya nu'u jen ɨs... sɨɨ ini da sa'a daja iin... iin tiñu iin yaa iin a katie'e je kusɨɨ ini ni a ni daja.

Nasa ni da a ntu sa'a ni ntu ku, ntu kuu kujia ni sa'a ni, sa ni maa nakete nee axin, kisɨ ni yutun, kumi ni sa'na ni.

Kuvi ni, kuvi ni sa'a ni nuu tiñu va'a, axin tiñu kuvi, kuvi sa'a ni. kuvi ni a xine'e de su kuaa ki jen ka'an ni ka tu'un ñuu savi ya'a sa va kuvi xine'en ni majan inka ñivɨ.

Iyo tiñu tɨɨn ntaka, iyo tiñu... koyo kafe, iyo tiñu... m.... kuaiyo, kuaiyo da ñivɨ, a da ñivɨ ña'nu katyi o jen, suu, nee da najiavi daja ve a naa ja. Nee da tii, daja, axin sukuan ke.

Iyo, jen nuu tee jɨn jen soma, sɨɨn sɨɨn ka'an. Suu ntayu ku a vi sa'a viji.

A sa'a da vi a... n... sa'a daa ve'i yutun axin... sɨɨn.... ke'en daja jen ku nei sa'a iin maa daja.

Kuvi ni, kutu'va ni kɨ'ɨn ni kaa... sa'a to'o katyi o da saa sa'a viji ka'nu vi daa da kaa iyo a ntañu'un.

A iyo nee vi, ke'en xu'un katyi o, kini'vɨ ñuu o, sava koo jo jen nejika koo nuu ka ini o nuu sava kuvi.

A iyo nuu nee dani a vi Iyo iin nutyi nuu nute jen yukuan nastutu a jen kunee iin kanta ja nenu nee dani a.

A jiaka lii, ɨjɨn... ta'vi koo jin taka va. So iyo a yaa, a kuaan, a li'i, a kue'e.

Jini ni sikaka ni kaa, kaa skunu.

Kumi ni maa ni tyi iyo, iyo yuve iyo, iin a iyo nuu nee ya'a jen... kuvi yaji o majan, kuvi yani mi'ne yani... ji'i ni nute, ji'i ni jika ni jen kumi ni maa ni.

A ta'an ini ni teso'o ni vi da yaa tyu'un daja axin da kuentu nakani daja axin da notisia.

Ntu jini ni.

Sikɨ ni tiluu, tiluu a nani vasketvol. Sikɨ ni maa.

Na iyo ni ka saa va vi tatyi. Va jen koko xii da so. Sa'a to da jiso da yutun axin jiaan ke da iin na'in nanteñuu. Tee tiñu da ke'en ke da.